Ta takennri ho o on. ña ta hu ho o on. ña ta ku cilandrojan a ra- ravano ta hu u un. taña oñoa refri ta xare inia komi kii a o'on kii, ta tona dikani na konoa no nra na konoa tá uu ni kii ta xa xaicha ha. ho o on. xa lia ta lia taña dikan va hova ña kao.